Ntaāiudi nei nei kɨtɨ i váꞌthi u éno īó nko kɨtɨ kaxhi ngo viti ko mé ka kañūꞌu dɨ ika ña voꞌo io kaxika tɨvi kaíkɨn ni nkó kɨtɨ ne íjo e da naɨn níꞌti ne kɨni nko kɨtɨ́ ne xuꞌvi ngo kɨtɨ kɨtɨ í īó no ne ni kuine tin īkó kó x ne kɨtɨ xá ne ɨɨníꞌxi kɨni nko kɨtɨ ne kanaxuꞌví ñaꞌa tɨ xongō i vd kaxika ngo ne kaníi kai tɨ́ nexuꞌvi ngo kɨtɨ ñá kui ñaꞌa chi iō tɨ́ ne díꞌin tɨ ti ī kɨtɨ ī koó ntaꞌa codó ne kɨtɨ xhīngá ne kuethí tɨ ñaa kaxeꞌnu kaꞌnu tvi ūni kuíne ɨɨn núu ne ñaꞌadîíto tɨ míi katuí dɨ i komé ta ka i xáká ne dɨ xika chí énga ko lord cí ngaꞌi ña díto tɨ míi tuídɨ ne koꞌ méꞌ liꞌínti sɨ i kɨtɨ xá ne ñaa kagēꞌnu sɨ va tí kɨtɨ xīngá ne kaxɨ̄ꞌtɨ conkó ci kome ingatuí to ne te inka ki kán ni ngo xeꞌe noo o nanani xitiꞌó ne nakɨ̄ꞌvu óngo ntaꞌa ngo te ña nti o kaꞌ i ngo ne dukua kaxɨ̄ꞌtɨ ñ kuiinga váꞌchi ntiō ntēe váthi kúdaa dú míi mí dɨ míi dɨɨ kakan návi dɨ mí dɨ kuo nekantio í kunɨkuo nko kuda dúmíi ñá te nañatiꞌó da kuéti í kantio iko ngō dií. Kudadɨ míi tɨ mí kani ngoxeꞌ ngo míi tiꞌo te kāna ne kuéꞌenta odongo dií to ko ntîto di míi tiꞌo i dɨkakɨtɨ xɨ ne dɨka ntoo tɨkɨtɨ̄ iñaꞌa ñakaku ntóo nekkoraliyu kɨtɨ xi né ñaa kakúntoo tɨ kɨtɨ xɨ ne é kaxika tɨ d d dɨɨ kā kɨtɨ xɨ ne i no kɨtɨ i ñꞌ ña kɨ́tɨ xe e te kɨ̄ꞌɨ̄ni nko kɨtɨ xé ne ikú kutusɨxi ñaꞌa na ñáꞌ kakɨtɨ i i ka kankantio kaxɨ̄ꞌɨtɨ co ngó pexɨ ñꞌa a ñaꞌa ió tɨ xé i kome koo dîn ne kɨtɨ ne ñaꞌa ió tɨ loko ivi ngo ni módo i kāꞌan ni nko kɨtɨ́ i nii kaxɨꞌutɨ ño ngó ne di ga vaꞌa ne ñono kaꞌani ngo kɨtɨ kɨtɨkɨtɨ īó ne kɨtɨ kóo kóo ntɨɨxɨ nakaꞌan ña koo ntɨɨ cɨ ó skó tɨ ɨɨn tɨvi koo kuií nakaꞌan ña kkuii tɨ xée ī skó tɨ ɨn tɨvi ne chi nga ne koo kó ntu te nani dɨ koontute kɨtɨ ne kaíkɨnti tɨ oo ne í kueꞌetɨ ñꞌa ka ña kuntixi tɨ ka ne kɨtɨ i ngá nevēti da míi kanaxuꞌu ñaꞌa tɨ ñono i te kɨnī nko kɨtɨ́ te tanú taꞌan ko kɨtɨ́ ne a uni xin n d koo naxuꞌu ñaꞌa tɨ ñono kane lok ivi ngó ne kai míi tiꞌo diíne ñanixi ngo di n uɨn ntukú vi un ñutún é te te tanú taꞌan nko kɨt ó né ni módo i kaꞌni no kɨtɨ dɨɨ kō ne. Dukuān ō né ñaꞌa iscaéra ñongó ni nīꞌī túꞌvé nko ni túꞌvé ngo un ñutun ci á ma ne nté ñūú ntéé ñūú ñaꞌ tu i míi tiꞌo ne na inaxuꞌu ñaꞌa tɨ xo ngo ci taanú taꞌan un kɨtɨ n tākaínákaꞌan ko ti īó tɨn ne kɨ́tɨ īó tɨ́n ne ñáꞌa kɨtɨ ne inga itadɨ́ ka he nī kuíꞌian ti ɨn koo kɨtɨ nakaꞌan nko ko ntɨɨ ñɨ́ ne kɨtɨ hi ne kaxeꞌnu tɨ̄ a kɨtɨ i ne īó tɨ́ ne tāko é tinaꞌa nu tɨ nakaxeꞌnu tɨ kɨtɨ xhi nga ínauꞌu ñaꞌa tɨ ño nkō i un níꞌxin ne kakaxiní gon kɨtɨ ne kaxuꞌi nko kaxuꞌi ngo ne káda ne ntéinga vaꞌa i kuꞌni túꞌve ngo di ɨn daña nga ki uun ñutun kuni túꞌvé ngo ne nī módo ti te kɨꞌni nko kɨtɨ́ ne kāꞌn ni nko kɨtɨ́ dukon ne dukon né ñaꞌ a kada kuiꞌi kunu ntu nko ti īo tún ne tāka ínákaꞌán o ne ñáꞌa kɨ̄ꞌne tɨ ñaꞌa kɨ̄ꞌne tɨ ne da da kanakoo tûꞌue tɨ ne kkɨtɨ hi nga ne kantio kaxɨꞌɨtɨ xo ngó ne inga vaꞌa ne ante siko de kāna tɨ́ ño ngo ne ñoonko kaꞌani nko ɨ nektɨtɨ́ tɨ ti tɨkaꞌinúu nii kuiꞌɨna ti ikó ne kaꞌi núu tɨ takaénakꞌan īó koꞌo ntɨɨñɨvi īó koo ntaꞌa ñudó vi īó kɨtɨ koontutén vi īó ko koo kuivi tɨtɨ́ ti kaꞌi núu tɨ kainúu tɨ veti ne ixuku ñuꞌu ne. Kɨtɨ chinga kóó chi ngá io tɨ té kāꞌnu neꞌá inga té kaꞌnu ika nee ío kɨtɨ xeení iia ne inga ne dií nga iō codin na ina nakaꞌn ña nté ka ña í ina ne mii kueꞌen ti codin iō tɨ kane ina ī váthi ntio kudadú váci ntio kūdadu ka iti o te kaꞌnu ne váchi ntio kūda kutu váꞌ éngo toko ñadoko ni ñaꞌa ñáꞌa ko de gāna tɨ́ ñongō citꞌen ne io ngō tí kaxɨꞌtɨ ñongo īnga itadɨɨ kaa i o éno ñuꞌu ne váta váta kaxɨꞌɨtɨ ñuún veti nakaꞌan ña i váꞌ chi úꞌvi míi míi kaxeꞌ ñɨꞌɨ tɨ́ ne kadane kantio iku i kūdadu tokoo ñꞌa xña xáꞌan thi míi tanúu taꞌnku kɨtɨ́ nī módo ki kāꞌni nko kɨtɨ duko ne ña xaꞌan ñáꞌa ko de gāna tɨ́ ño nko.